Katalibaniza habwokuba abaana abandi batasobole kugenda omu bitebe ebindi bakasigara omu bitebe ebi babaire balimu baakura abandi bakanga kugaruka ha isomero obu baagarukire ha isomero bakatalibani bakatwara obwire kwetegereza ebi baali mbeegesa

Ha mpero ya wiiki ngenda mu yeekaru kwesengereza okusiima Ruhanga okunsobozesa okumara wiiki ndi mwomeezi ntaine kyona ekintalubaniize kandi n'okumusaba okunsobozesa mu wiiki ey'erukuba neeyongeraho

Abakozi b'abajanjabi omu Uganda ekizibu eki barukutangatangana abarwaire noosanga bahinguraine bali baingi kandi abasaho bali bataito mu irwarro omu kiro kyona omuntu naakusanga ogiire mu irwarro noosiibayo oikaliire kwiha nyenkya noohikya saaha munaana otakaroraga na musaho w'okwija kukukoraho obu orukuba otaine akasente k'okugenda mu irwarro ery'omuntu buntu bakakukoraho bwangu n'omuntu naasangwa yafa habw'okusanga irwarro niriba litarumu basaho abarukumara

Tusemeriire kuswekerra akanwa kaitu obu tukuba nitukorra rundi ntsi ntweseemura habwokuba obu okuba otaswekeriire omunwa gwawe nikimanyisa obu oraaba nookorra rundi nooyeseemura amacwanta agakuba nigaruga omu kanwa kaawe nigaba nigagendera omuntu ondi kandi kinuuna kisobora kurugwamu endwaire ezitali zimu na zimu

Ebitebe by'abakozi bikozire omulimo gw'amaani mu kicweka kyaitu habwokuba byegesezeeho abantu emiringo etali emu n'emu y'okumanya kukora kubaisaaho amaka gaabo n'okuruga mu rwanju mu bikorwa eby'orwanju nk'engambo obusiihani n'ebindi

Bakozere omulimo gw'amaani habwokuba basoboire kuhindura emitima ey'abantu abaali bali babi baine emitima etasemiire bakasobora kubatebeza baabasomesa baasobora kuhindura ha mitima yabo embi

Ediini mu Uganda hizo niziragira abantu kujwara kurungi oihireho abantu bo nibeere nibeeteeraho ebyabo bindi nk'ekyokurorraaho ediini y'obusiraamu neeragira omuntu kujwara engoye eziraihire kurungi muno kandi okeswekerra kulinda ekitiinisa kyawe

Omu ka eyange ndindayo empunu habwokuba empunu nzizaara nzimpa obwana bwingi kandi nintunda nintunga sente ha murundi gumu kandi n'ebyokulya byazo mbyanguha n'ente nazo nzirinda habwokuba ninzisubika mu kisaka niziikarayo oku nizeeriisa n'embwa ziikaaroho nizirinda ebisoro ebindi

Kutuma abantu ekitiinisa omu kicweka kyaitu ntusemerra kuba bahulizi ntusemerra kuba kyokurorraaho kandi tukole ebi ebi turagiirwe kukora omu kiikaro kyaitu

Emikura y'abantu abaingi neereeta obutabanguka mu baka neereeta kugurukya gurukya mu baswerangaine neereeta entaro ezitahwaire neereeta kujumangana n'okurwana habwokuba abantu abaingi mbaikara muno ha mikura kukira mu maka gaabo

Kwikara n'obwomeezi oburungi ninsemerra kulya ebyokulya ebitasiikire rundi ebyokulya eby'obuhangwa nka doodoenswiga eyobyo enyamusiri n'ebindi habwokuba nibikoonyeraho kwongeraho amaani obwomeezi bw'omuntu

Abakazi abaingi omu kicweka kyaitu batangatangaine obulemeezi obw'okutagira emirimo kandi abaisiki hubo batangatangaine obulemeezi bw'okuburwa ebikwatwa rundi ebisale by'okubatwara omu isomero

Aka nahuliiremu omuhimbo omwingi nubwo obunamara kusoma natunga ebbaruha eyeekunyikiriza nkaserra omulimo nkatandika kukora ogu nsomeriire

Obu mba ntakarugire muka yange mbanza nsingorra enju ngisiimuura mbanza ncumba caai nginywa nukwo ngenda ha mulimo gwange n'ebitungwa byange nsiga nabiha ebyokulya

Twine kukora ebintu binu nukwo tuleete obusinge omu kicweka kyaitu ebintu nka kweteerana hamu omu nkurato nukwo tubazeeho ebintu ebiraatwara ekicweka kyaitu mu maiso

Abalimi ab'omu kicweka kyange nibakira kutangatangana empinduka y'obwire nambere omusana obu gukujwa nugujwa muno nguhingura obwire nambere enjura esemeriire kuba neegwera enjura tekugwa muno omusana mwingi ebyokulya ebi bakuba balimire nibifa

Kovidi ekaleetereza abantu abanyakwina bbiizinesi entaito okuferwa ebintu byabo na sente zaabo ezi baali bateekeremu mu okukora bbiizinesi ezo kandi baaburwa nk'oku baraabitunda ebindi byajunda ebindi byasiisikara mu mulingo ogu

Kakuba tuhurra ngu twine kutiinisizibwa omu bwomeezi bwaitu mu kicweka kyaitu eky'okubanza twina kubanza kwirukira mu b'obulemi ab'ekyaro nukwo ab'obulemi ab'ekyaro bakagambira aba ha disiturrikiti nukwo bakaija bakarora ekirukugenda mu maiso nukwo bakatujunira

Ebyokulya ebi ndya mbitunga kuruga mu mirimo ei nkuba ninkora nk'okulima nkeeza nkagesa nkatwara mu ka nkacumba nkalya ebyokulya ebi ndya nugw'omulingo ogu nkooku mbitunga

Abaisiki banu baina kugenda omu masomero nk'aboojo habwokuba ebiro binu abaisiki rundi abakazi nabo baina obujunaanizibwa obw'amaani obukwingana obw'abasaija

Tugonza okurora embaganiza enyakuroho ha buhangwa obwaitu n'obuhangwa obw'abandi na muno muno kukira muno mu by'enjwara hati nka itwe Tooro tugira enjwara yaitu n'amahanga agandi nago gagira enjwara eyago nkooku bajwara oihire nka hati ensi oku yagenzere neehinduka abantu nibakopa ez'abandi kandi ezitali z'ekicweka kyabo

Omwebembezi asemeriire kweta abantu mu kicweka abooleke obulemeezi obunyakwizi obunyakubaireho mu kiikaro kyaitu kandi abateererre abahane kurora ngu obulemeezi obu butasobora kugaruka mu kiikaro kyaitu kandi alengereho kuserra omulingo nk'oku tusobora kukorra hamu kurora ngu obulemeezi obu bwahwaho

Nukwe twikale tuli bamu kandi nituyambangana muno muno n'okukozesa ebyo ebintu ebitukutamu ekitiinisa habwokuba kuba otabitamu ekitiinisa tibikwija kukuyamba oine kubitamu ekitiinisa nukwe bikatuyamba kandi tukaikara n'obumu

Abantu ab'omu kicweka kyange bateekereza ebintu bingi muno obu barora omwana w'obwisiki ajwaire endabada abamu hali bo bateekereza obundi onu aba malaaya abandi bateekereza bagamba onu omwana w'obwisiki akakurra mu nju ki

Amoogero n'ebyolooni bintu bikuru muno ha bantu n'omuka bisemeriire kwikara biri biyonjo nitubyogya buli kiro eryogero ntulyogya obu likuba liine simenti ekyolooni nitukyokya ntuhemba ebintu nk'ebipapura n'ebirahaiga ntunagayo ebirumu omurro

Kwetantara omubiri gwaitu kutanunka nunka omuntu noosemerra kunaaba buli kiro oyoge buli kiro oyesemeze ebicweka byawe ebi osemeriire kusemeza kurungi oikale oli muyonjo nukwo oleke kununka

Okukorra hamu kikuru muno mu kicweka kyaitu

Abakazi hamu n'abaisiki mu kicweka kyaitu mbatangatangana obulemeezi bwingi muno nambere okusanga obutabanguko bw'omu maka tububalekere hansi abaisiki n'abakazi nibateerwa muno nk'endogoya nibasiiba mbaraara mbabaraaza mu bitooke nibabahambya ekiro na nyamusana

Abaisiki baine kugenda mu isomero nk'aboojo nukwo nabo basobole okutendekwa kurungi bakatunga n'ebiikaro ebirungi omu mirimo yaabo omu bwire bw'omu maiso

Nyeyambisa enfuka silaasha enaijoro reeki fook ee ekipanga omuhyo

Kulinda obusinge mu kicweka kyaitu ntusemerra kuba bahulizi tukole ebi ebi baturagiire kukora nukwo tutunge obusinge

Abakaikuru tusobole kubahuliiriza kubaha obwire obu bakuba nibatuhana kandi n'okutabajuma n'okutabacoomera n'okuba n'okutabagarukamu kubi nukwo nabo basobole kurora ngu bantu ab'omgaso kandi abakuhebwa ekitiinisa mu kiikaro kyaitu

Mali obu orukwekwasa Mukama Ruhanga nuwe asobora kukuheereza obusinge wenka obu ensi etagaba kakuba oba oburangaine rundi oli mu bwire obugumangaine noogenda mu maiso ga Mukama Ruhanga noomusoborra ebyawe byona mali naakuhuumuza omutima gwawe noohurra oteekaine

Abakozi abajanjabi ab'omu Uganda nibatangatangana obulemeezi nka kuburwa emibazi eyeekumarwa omu marwarro ekindi hubo nk'abakozi kuburwa bikwatwa eby'okukozesa omu marwarro nka glavizi n'ebindi